Laa naq hoj re'ee laloo' chipaam ro'na q'iij pue la hoj onteera pues re'cha nqaloq' laa k'uxul qawa' hoj nqaloq' y pues reh pan <hesitation> ru'uum qakamaniik hoj re'ee nqaloq' casi q'ij q'iij nqaloq' lo ke es jonera tii y lo ke es chixq'eq y lo ke chaq'ab' nqaloq' re'ee casi onteera la ixib' tiempo nqaloq' reh janaj poh pues nqaloq' reh onteera lo ke es janaj poh va nqasach je' tres mil a cuatro mil quetzal reh janaj poh va je're reh poh por poh hoj ojonaq pues si nqasach k'eh va ru'uum hoj re'ee qahkamana osea ke re' hoj ki'ab' qahkamana tonses re' nqaloq' la wa'ak la k'uxul wa'ak la wa'ak y onteera lo ke nqaloq' toons wila pach niwuxqeel pues sii pues nrub'an ruk'uxul wa'ak nrib'an kinaq' nrikoj kinaq' reh hasta reh chi wila pach nrikoj reh rikoja pa je'tii reh q'iij lunes y nqak'ux reh q'iij lunes wach qaloq' riq'omil por ejemplo qakoj ree' ruu' maloj o ruu' salchichas o ruu' re'ee longaniza o ruu' ak'ach Y reh nrikorpii nriq'axinsaa junwaar y reh wila pach hasta reh ixib' q'iij rikuy quiere decir ke pues reh naqak'uxum kinaq' ruu' diferente wach tiicha reh reh je' riq'omil va je' reh wach naye'eem qa reh reh soq tii cha nawa'a qa wula wach ruu' crema ja'ar va toonses re're' naq reh rikoj va wila ratito reh nrub'an ak'ach o nrub'an tuwik pero reh janaj poh talvez ri rub'an k'uxul riwa' je' unos je' unos jo'oob' o waqiib' pach reh naj poh tonses re'ee qasach ar parte va nqasach lo ke es ja'ar je' unos je' unos mil quetzal pongamole toonses si reh k'uxul qawa' qah maas nqaloq' la ixib' tiempo va lo ke es jonra tii lo ke es chixq'eq y lo ke es chaq'ab' ru'uum qakamaniik va man riye'ta man riye'ta tiempo qaa hoj reh qaa reh nqa'nam k'uxul wa'ak tanto como wixqeel tanto como han va qa ke como qahkamana <noise> y man riye' ta lugar qehoj reh qa'nam k'uxul wa'ak wula wunaq sii nkii pues la la imaas n'oo kamana Eeh y la rixqeel nwii'koon pan paat nrib'an qa'sa taqee' reh pan paat y nrib'an pa k'uxul wa'ak wuche' janaj ar forma kii kik'achariik va hoj je' naniq'aram tii re'e qah ru'uum qahkamana hoj ki'ab' tonses re' ru'uum hoj qahkamana reh panaa' k'aay tonses hoj man tah man wii'ta tiempo reh qah qanam k'eh k'uxul wa'ak ruu' ni nuwuxqeel ni han tonses nqaloq' pero si je' janaj promedio je' reh unos tres mil cuatro mil quetzal nqasach cada poh re'ka k'uxul wa'ak parta lo ke es je' naa naloq'om reh qa'sa nawaq'am tii chaa ya sea nakorpiim pa acafé na'man afresco wila ratiro reh naloq' janaj agua o jugo re' re' reh nawaq'am tii cha panaa' awa' pero wuche' apaarta la lo ke es nsachara re're' hoj nqaa nqab'an y pues ch'ahqon diferente laa quxpach taqee' naj ar forma kii kik'achariik toons keh re' janaj ar forma kik'amam ka ki qa'mood ki'wa'a qa'mood nkikorpii kiib' tonses hoj re'ee en si pues hoj mas qah qahloq'wa ke nqab'an ru'uum qakamaniik